gaf duri duri nam tokkit <hesitation> duran wonan yeden inin aki robot actaa, dub namkun guyya tok tae ufdawwote huji inin midassuf, ak hujji inaman binaadam midasit tae uf kore, uf dawwote jaranyaa, an atam hujji atami tan midassaa? Inama dibin manif hujji akasi midassa, uf dawwote uf qorre uf shangae baadae wonnin uffin yed an dandae huji akana himmidassuu, dubatan anin maani nguvu atam akan kaba, won atam akan midasse huji akanatan midassa edeni dhidee.